हथियाको सुँड एक अत्यन्त बहुउपयोगी अंग हए । अपन जीवन चलान ताहिँ हथिया अपन सुँड तमान काममे लगात हए । हथियक सुँड लगभग १५,००० मांसपेशी मिलके बनो होतहए । बो सुँड गजब लचकदार और बामे गजब बल होतहए । खास करके हथिया अपन सुँड खानक और पिनक ताहिँ फलफुल, पत्ता लगायत पकडनके काममे लगात हए । मिसल मिसल हँदान ताहिँ और आवश्यकता अनुसार घामुमे मट्टी, किंच, पानी और रेता अपन शरीर भर लिकटान ताहिँ प्रयोग करत हए । जासे हथियाके घामु कम लगत हए । ऐसि करके हथिया अपन सुँडमे भारी भारी समान धरके एक ठिहासे दुसरे ठिहामे पहुँचान ताहिँ खुब प्रयोग करत हए । ऐसि करके हथिया अपन सुँड कुछ सामाजिक व्यवहार जैसि: कुइके आशिर्वाद देन, मायाप्रेम सद्भाव दिखान ताहिँ फिर प्रयोग करत हए । आवश्यकता अनुसार हथिया अपन सुरक्षा करन और तोड़फोड करन ताहिँ फिर प्रयोग करत हए । ऐसि करके हथिया आसपासको वातावरणकी गिन्ध और स्वाद पता लगान फिर प्रयोग करत हए ।